الفياق بكري صعيب <hesitation> خصوصا فهاد بالبرد هدا ، ولكن إلى بغيتي تقاد نهارك و تقاد نعاسك، خاصك تبدى تنعس بكري وتفيق بكري، <noise> إلى مقدرتيش تنعس بكري بدا تاخد شحاحة فحال <hesitation> شرب اللويزة أولا كوا البنان أولى خود ليك شي مكمل غدائي اللي غدي إعاونك باش يرخيك وتنعس بكري